كثيغ مهم دراسة التاريخ، كثيغ ما شوية -لانو الويحد اذا ما عندو علم ومعرفة بتاريخ بلدو ما غاح يكونلو حافظ انو يبني المستقبل، لانو لازم يعغف هويتو منو حتى يعغف يبني عليها بالمستقبل